مو شخصية واحدة، كل مجال فى نوابغ وأشخاص الواحد يعجب فيهم، ما فينى أحصر إعجابى بشخصية تاريخية واحدة لأ، لكن إحكيلى إيش عجبك بال م فال- فى مجال العلم، اش عجبك بمجال الفن، اش عجبك، كل مجال وفى الشخصيات البارزة، اللى مرة تعجبنى، ومرة أكنت بى أقابلها وأبى أقرأ عنها.